Mati quiooꞌ niom xjeⁿ na nlaꞌno̱o̱ⁿꞌ jaa nnꞌaⁿ na niom ljoꞌ na machꞌeenaꞌ ñequio jooyoꞌ, niom xjeⁿ na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntꞌiaaⁿꞌaⁿ na mꞌaaⁿ quioꞌ na chjooꞌ tsꞌoom ndoꞌ na mꞌaaⁿ quiooꞌ na wiiꞌyoꞌ, tsꞌaⁿ matseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ quia na quiooꞌ quia na cwii catsueꞌ mꞌaaⁿyoꞌ na chjooꞌ tsꞌomyoꞌ, catseuꞌ mañoomꞌ matseitmaaⁿꞌyoꞌ luaꞌquiyoꞌ ndoꞌ mañoomꞌ matentyjanquiooñeyoꞌ nnomyoꞌ quia na nncueeꞌ tsꞌaⁿ na mawawꞌaa catsueꞌ mandiꞌñoomꞌ maꞌmo̱ⁿyoꞌ na mꞌaaⁿyoꞌ na neiiⁿꞌyoꞌ ee mandiñoomꞌ wjaantyjaaꞌyoꞌ tyꞌoyoꞌ ndoꞌ nncwaxcueeñeyoꞌ tyꞌoyoꞌ luaaꞌ cwii nnom na tsꞌaⁿ matseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ quia na juu catsueꞌ oo quia na juu cwii quiooꞌ mꞌaaⁿyoꞌ na neiiⁿꞌyoꞌ maluaaꞌ jeꞌ quia na juuyoꞌ mꞌaaⁿyoꞌ na chjooꞌ tsꞌomyoꞌ oo mꞌaaⁿyoꞌ na wiiꞌyoꞌ.